<noise> Noy boggirta daɗɗel maɗa, kan woni ko toggotoɗa, walla ko cokkotoɗa fadda ma daɗɗugo ɓornogo maɗa. Ta haɓi ngel a lunni a laɓi fu ngadda fukkina, ɓawo a resi wudere, ngadda daɗɗel maɗa ngel ɓila dow, tawe boggirgal maɗa ngal woɓɓe bia ai, boggirgal ngal bulinaga, to ngal culɓe non, culɓe ɗen ngatta nder bifa fa to wuli etta bogga dow ɗum fa giya a fonnitaake to nyobbuno fu tawa fonditaake.